Wor israel wor ada cholle kabdii ada ishiane won kulli dini kas kayenuu mal arosane wari wol fokat ka woya wol fokat ada akasii kabdii wontunne ada jabesenuu ada amtan mal inama duyine inama wot dufe inama wolirra debe ak dansa ak cholle dub akanafuu ada ishian ada dansa ada jabesen.